To mɨn ɗe rayuwa nuwɨn ka ɗɨnga du ghɨnsɨ ɗiman wi baiwa badu ko waina dabba bamɨn dabi dɨkaya yare nusɨka to gaskiya akamata mɨn iya ɗɨnga vɨgana ghɨru ɨna wurwɨ ɨna ni timbuzin gaskiya muna tlu mu ɗigaya ɨna timbuzɨn hamba data diga timbuzɨn gaskiya coonakɨ tluma mata dima dai daiyu kuma coonakɨ hamba data dima shɨrwi asɨbu coonakɨ ndɨkiya wɨhɨ aghamatlin da raka tlin di baiitlin yikwakɨ ndi ta kure tlin do motar akamata di handu mɨn tee vuna wurwɨ muna mara dama bamun da ɗigaka akama ta mɨri wurwɨ mitlayi tawaye ba gwamnati ndɨ nanaya muna tlinsta esama wahala to mun muna tlinwakari hambazai munda tlusika domin suba data sai wahala coonakɨ aduniya coonakɨ ɨrin wurwɨ moyu kusan tkin arewa un nageria coonakɨ don wurwi si bona data sa wahala to gaskiya bondu muna wɨ baiwa ba munda diga digɨ ɨna wurwi gaskiya mɨ tlai tawaye kuma tibuzɨn bodu muna nayusɨ ko kuma mum ɗima vuna tɨbuzin ba mida ɗiga diga ɨnatɨ kusa suba yuu coona kɨn tlbuzin jata dima tlin.